azam mo azɨ̃ne avẹrẹ asom bẹ anong akwok mọ e mo akwo, emo akwok mọ gbọgbọrí ezɨ̃ne. No ogbọgbọ ẹzɨ̃ba, agbọgbọ ezɨ̃ba jẹ gange ezɨ̃ne afa asang agobẹ etotọk emo atọk mọ swat, emo atọk mọ gbọgbọri gwud, ọven bide bẹ ara afa kọ mọ wa agọt ewobo awob mọ agot awob mọ agọt ezɨ̃ne Nọ akọmọ mọ ẹgọmọ jẹ ere efu, ere efimi ẹtu ewọbo iviok ẹ iviọk e ẹsọmọ jẹ erẹ efu! Ada ara akọmọ mo duduu. Eghegbẹ ẹda nwe iviọk e nwẹ ebongo evono esurọdọt, nọ adomo mo ẹkpẹkpẹi aja adana wa ọven ye aswagune ana yẹ ẹrẹ enyí ware ukpuga etọgbo ga ọgwu ara afu inanganang ga ẹzɨ̃b a ayero afa aueb ara avra. Agwagume ibere ni, inugani ẹtọ gbọ ga ogwu egọnọ yẹ ware, na asom ye ara abọni izɨ̃m ato ọvẹn yẹ eda nang. evak ise ezen ẹtọgbo ma jen ga adidang ye, eba ma nọrọ wa nọrọ isọnọ asọm wa ana agara ẹzẹn yẹ erima ẹta ga odo, domo ga odo, domo ga ake adɨ̃m norọ asọm aha ikọ. inna ni ikọ ga egbeghe erɨ̃rɨ̃ma, itonijen ikọ, igọnọ ni jẹn ikọ ga agwugà ọgwu, ga ọgwu. ma nrọng ma ifit ibere ire̱ o̱bọk ọdọm nwẹ wa ọbọk yẹ gwagune, agọmọ ara anugo. Domo ga okurikẹ, domo ginang ga edɨ̃m ugom ebi itu, ewọbọ ga itu ẹtọ ga okurike wa. Obọk ọdọm yẹ igono ire wa ususo ọdọm ayọrọ ba gwud ba yẹ ere efẹ eba mo izɨ̃m, ere efe eba sọọd ceba ma ga ọdọm ẹzam, ejere agwagune era atun edọk ma mọng bọ ato ẹvọvọ! ere ginang atun agọmọ ara anugo kakong egọnọ ma uji, agwagune, kokong ajbɨ̃n i jẹn i gọnọ evẹn bẹ [iji e wọrọ Ginang idọmọni idomoni e utun idomo uji efefe ga ezɨ̃ba ga ge odo iyene na oven ye anong aji, aji ifit, ama ma anong arre ma babọ abọni izɨ̃m akpong arra aji eda nang na yẹ esurọdot ye ejarẹ ẹsa mong ẹsa ma nọ,. o ifuni ifi ighino jen iyenẹ irẹ ẹkọnọ ye inọng iri inna ọvẹn yẹ inọng iri iji mọng abanod ga. Yẹ odo eyeng ozɨ̃n ere ga evovono ne ifi igbɨ̃ni uji je igọnọ ni ire aji mo aji mo, aji mọ ama anong ere babọ ma afa adomo ise agọngọ jẹ ara aji ara awa wa nwe ena ga eje mong nni nyerra cham nbẹbẹnẹ ga ne obazi unyi warẹ ẹvọvọi nwe, enyi warẹ adọn nwẹ enyi ware etutun ire sẹ iri inna ọvẹn ye ima iji ikẹngo ga eje emọng ashi íbọni izɨ̃m iji mọ iwuno ifit.